<hesitation> Delakogigi nwai, tia kita mimi aliwakau, tia kita mimi mama nko twai ali wakai, nai muo mwito aliwa kalo yammu, ta onabhe dea wakoina byetee domoro, tototuluweitu ubwene, totuluwe domoro totuluweitu obhulo nibhulai domohabeche demoabakoi, <hesitation> tara wa matamonga bakoi nabho, kyai kibake kabla nunayai kibake tuyola kai, tamwini, toyela akaitedo <hesitation> mani tokaimenye etora akai, tai keno minukubake, tujera akai, <hesitation> tegero moro meketenii, keisua gudaigoro, tai <hesitation> dogo make, tami bako inae, abhakoi namwite, ki anyoka, tei akaloinawe, tankaluomo, talolandari wainae, tali wamwitotantale kwani wenkaliwauma <hesitation> tioto umgumbukwai ghumu, kiakeni nkawa mabawa kwani, twai tako dogo mma, tamu abakoi nae, ndo atakuwa nae tuntu awa, <hesitation> nai keteitai nai. nae kitaipangua, <hesitation> kuwa na tuntu <hesitation> Ekitu hii mimi nabhonae, toto taitai naiye, muloku obho, <hesitation> kiabaholomu. mutoto siwalitola maekei, obhokua tuitwei, <hesitation> ako robomau, tamau abakoe, tamu abakoe namulaweuwe, akoye kionkee, te kotelilemaiki abhote, umeshimto abhakabu, <hesitation> toe nababhankai ita, tamu ya babhakoe nabu bawu ekebe